Xi nguati kaxa dakutunó naxakuxañati tiempo, ho ni ni kitaxanó ho nrida nitú, ho un xhexan xanixaxhi xaté ña'a dii ñadii ni xho'o nrida nituna, celular da ihó xé nguina ñaña xínguati kaku tunó nakuxaña.